Sɛ daakye meyɛ panyin na mowar a, mebɛpɛ dɛ mowu egya moho kafo. Osiandɛ sɛ moho kafo no wu gya me a, annhwɛ a na medze awerɛhow na atseetsee na osu, na afei mpo yarba so akͻbͻ mu na mo so me - medze ewu bi. Ntsi mebɛpɛ dɛ mowu ansaana mo dͻfo no ewu. Ama mannkͻ dɛm ͻyaw a ͻwͻ dɛ mefa mu wͻ ber a moho kafo ewu egya me hͻ no hͻ.